أنا أتخيل هاكايا أنا المال ميتين و خمسين نلفا كيكا الإنسان العادي ينفقو هاكا غي الطعام بتاعه إسبوعيا و في الشهر نتخيل هاكايا مليون مليون و ميه مليون قد قد ماااا تسعاميه إيكا هو معناتها نتخيل هاكيكا.